Ijifunsa lugha nyiinyinji kwetre umuhimu pia, kwasababu ume enda handu vandu vakakutretra bila imanya lakini lemwa uveeshi lugha nsa vaetretra uvelesia si kwamaana we manya ve tretra chi, ukamanya ve ktretra.